في الحقيقة المشروع لي خدام عليه دابا هو المشروع ديال واحد الكتاب لي غادي يكون فيه مجموعة ديال النصائح من خلال التجارب الماضي وديال الحاضر وفيه حتى تطلعات المستقبل عملتو لأن عيكون واحد القيمة مضافة لاليلي ولا للناس لي غيقراوه.